Ehe ny raha hagny zany mba sy ampiova gny <hesitation> sirokanina raha ohatra ka hoe kidikidy ny vola agnananao agnaova bazary, da afaky asy jumbo ohatry, da misarasara avao garder avao gny, <hesitation> voatazona avao ny <hesitation> sirogny.